Ewa, ii hainao ai biby io koa misy misy fo karah antsika io, zegny ndraiky hitambarantsika aminy biby samy manana ny fo io, io zany koafa sosotra zay tonga de karah zany iny, eee omentsika exemple hitanao alika io, io kôfa io fa sosotra aminao, anao tonga de fa hein anao katapoiny tsaratsara anao koafa io sosotra aminao. _x000D_ Kara zany koa piso io zany koa zaka tsy tiany ataonao aminazy, anao kakeriny io tode rangotiny direct anao leroa.